<hesitation> Tegna ilegna zany an ny managna namana marobe, satria <hesitation> tsy voatery hoe aminà <hesitation> fi- toerana raika mi zany an no ile- iaignanao, fa mety misy ohatra hoe olanagnao ndreka aminà toerana hafa de ilay namanao igny zany mety mahita so- an vahaolana amin'igny olananao iny an, de mety namana hafa ndreky koa mahita vahaolana hafa de izay zany ilevana namana maro aminà toerana samihafa.